Saŋ fɛla, saŋ sakpa, ŋ wa mɛ ŋ nganga fɛ feŋ bɛna lɔ. ŋ wa mɛ ŋ nganga fɛ sɛna ko bɛna lɔ. <noise> Kɛ ma wo mɛ to ŋ waŋga fɛ saŋ sakpa, saŋ fɛla ɔɔ saŋ soolu gii na. Bɛma ya tiie gii na, kɛ ii be feŋ bɛna fɛna. Ii be bɔna, ii bɛ wɛ kpɛ suuɔ kaŋ bi lɔ wa. Kɛ saŋ sakpa na sɛe, hiŋi na ŋ waŋga bɛ fɛe sɛna, and ŋ bɛ mɛ a sɔa kɛ ŋ bɛ sɛna. So mɔ gbi dunya ma wae, a wai sɛ. Aa ma wo ai to gii. Mɔ gbi aa kuŋdɔkiiɛ ai ta komu ma, a mɛ nu. Mɔ mu a fɔe a wa a ya waŋga fɛ giina, kɛ aa tɔ ma mɔkɛndɛ wa. So ŋga, ŋ wa mɛ ŋ waŋga fɛ sɛna. Ŋ ŋ wa mɛ ŋ waŋga fɛ, ŋ kunma keŋ bɛ ŋ boɔ. Me renti pawa kɛna. Mɛ sii-mɛ sa ŋ keŋndɔ. Ŋ wa mɛ kaama táai lɛi gbi, mɛ kaama táai bhii ma. Ŋga, ŋ wa mɛ ŋ waŋga fɛ saŋ fɛla, saŋ sakpa. Ŋ wa mɛ ŋ waŋga fɛ komu mana aa mɛ nu. Mɛ sɛ. Ma gii. Bɛma ya sɛe, a yɛi kpoɔ, a yɛ ii kpoe ma bɛna. Aa yɛi nafaa. Ya sɛe a yɛi ii nafaa. Kɛ hiŋi ii be sɛna, a be ii nafaa. And mɔomɔ be bɛsiia ii ma. Bɛma ii be sɛna. And a jao ii to gii. A nyii lɔ mɔkɛndɛ gbi, ii bɛ ko mu kpaona dunya mɛ ma, kɛ mu ii sɛ. Bɛma ya sɛe, aa yɛ ii fasaa. Mɔ gbi dunya mɛ ma, aa bɛ fasaa wa kpaona. And fasaa tɔŋ wa-ko bɛna. Hiŋi lɔ ii fasae mu, kɛ ya sɛ. Kɛ ii fasae ma, kɛ ya gii. And mɔomɔ ma woa dunya mɛ ma. Ŋga, ma wo a wa. Ŋ wa mɛ sɛ.